Kultura tedeskështë e njohur për trashëgiminë e saj të pasur filozofike dhe muzikore. Mendimtarë të mëdhenj si Kant dhe Nietzsche, dhe kompozitorë si Beethoven dhe Bach, kanë lënë një gjurmë të pashlyeshme. Gjermania është gjithashtu e famshme për festivalet e saj, si Oktoberfest.